Karigu raba daa teneenu karigu tii n̰iliŋalak tigin ner enjii ŋalaa aŋagin waanan, kurboo tenee karik naa ndriyan annti saahak kalak tenek barik kariginiŋ bilat suŋun sasalak sun, karigu tii kuchumuu wunjek ti, esee kaa wunjek ti, annti andrin̰ik giniŋ kolii kaa wunjek ti, aasuŋun andrin̰I giniŋ kolii, annti tuktukaayek giniŋ kolii, andrin̰igu kaa, tuktukayek gu kaa kolii teneenu jaa, andrin̰igu kalak kaatan tin̰iŋ gin ner mbataŋan aŋaa mbir kak zuŋka en̰igin andan tojirka aasuŋun kal nun naŋan degik chadarak kokon tattamŋan, chadarak mallak titaakaa joko kur nurŋok yak jaa mut tuŋun wuyan kolii nuŋgu nidigertek cam suŋu n̰aaman naran mallak taa taanu tutuk n̰aaman echee teneenuŋgu tul suŋun ndenin barik drubontegu sasalak sun anti kal yaagunu andrun̰iinuŋgu mut doŋ teenu jaa filat tuŋu gisiŋaa tenee lolii nuŋgu ndenin joko barigu kommolok tika. Degiigu n̰aaamn andrin̰igu mut tuŋun kolii nuŋgu tin̰iŋ gin ner nambaanan aasuŋun laataanu kodoo n̰aaman bilat tuŋun lal suŋun abilaa n̰aaman seer suŋun laka owilugu muruu nuŋgu oyol sun, kolii nuŋgu bar tunjur ka aasuŋgun kodoo kan filat suŋun lala suŋun lolii taataanu chuwaalayek kalagin waanan, aasuŋun naran kariginiŋ barigin ŋalaa karigu tin̰tee cur suŋun laka, tii kurboo tenee nun ner tuŋuroo taanu ŋalaa n̰an anti enjii yaagunu anŋagin naa nuŋu kokon yaŋan, aasuŋun kujinin kurboo tenee nun yeyan, andriyan. Anti esee yaagunu karigu tin̰tee nu kaa, esegu kileerigin enjii tatarka, naŋan osurnun koyen, aasuŋun enjii tiiriŋarka luwaa tuŋuroo taanu, kokon yitiŋin luwaa nuŋgu ndenin laka esegu oolik tayin ka enjii tiriŋartaanu tii raba siren kulak kin talaka oolik tutul ka kijii ndigirin talaka wey kijii teneenu kubuu n̰aaman. Aasuŋun kolii ndriyan, kolii nuŋgu tondomoka, kokon tattamaŋan annti kokon tattamaŋan walaa taanu, kal ndriyan barigu filat suŋun annti esee nuŋgu naŋan ndogun, mbul, kayaŋ nokoy andan tojir ka, degik n̰aaman kok mut tuŋun esee nuŋgu ndigirin aasuŋun esee nuŋgu chuwal nun waanan taŋ naran, anti karigu naŋan kal teneenu jur suŋ won̰aka tin̰tee ti. Kuchumugu kaa esek giniŋ nokoy woyer ka ti, nisek ti. Annti kuchumugu kaa wuyer ka tiŋirin, enjii tayiŋka yitiŋin luwaa nuŋgu walaka oolik tayinka kulak kin, kijii ndigirin kubuu waanan, aasuŋun kolii tayin ka tattamaŋan kijii nuŋgu, kalnun naŋan mut tuŋun kolii nuŋu ndigirin chuwal nunwaanan taŋ naran ti tindaka karigu waaka wuunjeka tin̰tee ti. Anti mokuroo naa kolii nuŋgu kaa karigu nin̰ak ti. Mokurok gu jaa wuyerka tinŋer ka. Wey raba siren talaa taanu, wanaŋak giniŋ kolii waakaa nu jaa, kirceŋ nak ti, koyee nun tindagin ti, kolii nayik ti, koyen, koyen tugun assuŋun tin̰iŋgin chah chal siŋen kolii tayin ka ti, tomootaanu jaa harat sun kok tattamaŋan naran bach baar suŋun wondoŋ ka, tojir ka kokon tul suŋun, kolii nuŋgu ndigirin wasaakaa nuŋgu ndjoy suŋun aasuŋun chuwal nun waanan taŋ naran walaa taanu, tindaka karigu kal teneenun jur suŋun won̰oka, tin̰tee ti. Annti muliikiye gu kaa kolii teneenuŋgu jur suŋun walaka, tiŋerka muliihiyek giniŋ koon̰ii nuŋgu kaa kaynu ndiiwin̰ak ti, tuŋuroo taanu kon̰ii taamaataanu kon̰ii nuŋgu kaynu n̰aaman jekeran suu ndriche win̰ak ti. Annti kolii tenee nuŋgu n̰aaman kekelan, asuŋun jur jur suŋun won̰ootaa nu, karigu n̰aaman tin̰tee ti, aasuŋun karigu tin̰artaanu enjii ŋalaa adaŋak gin naa tii tindagin naa tii gunuŋgu n̰aaman yaŋan andri tindriyeerii taanu, karigu raba tiretee ti, karigu raba sire aasuŋun kulak tiyoo tiigununu, kaŋgu wey n̰aaman jikatee giday taanu karigu wey n̰aatenee ti kuchunuu kaa, esee kaa, andrin̰ik giniŋ kolii kaa, saburuk giniŋ kolii kaa.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 N̰aŋaalik giniŋ kolii kaa tuktukaayek giniŋ kolii kaa, anntii wanaŋaa giniŋ kolii, annti bichirii kaa nin̰ak ti annti feelee kaa, dinaŋ kaa n̰edemik kaa ormbok kaa waagunuŋgu kaa nin̰ak ti karigu. Karigu kadaadeenun aasuŋun tuŋoo taanu, luwwaa yaagunu bar naawaagunuŋgu dumnan kelee kolii nuŋgu nenema nin̰ak ti. Abuk giniŋ kalagu kaa, obur tuŋulok giniŋ kalagu kaa, bee ari nenewa nin̰ak ti, annti aasuŋun kadaadeenun tiŋseetaanu karigu tii kebbel kaa nenek ti anti aasuŋun beer suŋun tatay taanu berik enjii nak tukunootan, enjii ŋalaa tar nurŋoo tindaa taanu, kusaanan enjii tenee yaŋan, aasuŋun luwaa nun ner kaa kolii tenee nuŋgu n̰aaman asuŋun neneman n̰an talaataanu enjii, yaŋan aasuŋun talateeti, anti karigu tii lutoo yaagu tin̰aanu lolii ti, andriyan waŋgu dumnaanu nin̰ak ti. Karigu aasuŋun taŋ kolii raba zirtaanu jaa, kulak kin raba siren aasuŋun talaataanu, jikteeti, jiktee gigday taanu jaa, karigu aasuŋun tii raba nirer waagu trufunuu teneenu niiin̰ek ti, aasuŋun korbolok tenegin tibiitee naa tayaatiigunu mii kokon. Trufunun aasuŋun nduŋuro tiigunu naŋan kaŋ fekik nokoy tindaataanu naŋka dabaa suŋun ndika aasuŋun n̰aaman karigu dabaa zuŋtee giday taanujaa, lak kalak cekelet tuŋun kaŋ yak karigu naŋ n̰ok tiigu karik giniŋ bitigu lak kalak tindagin ndogun. Dabaa suŋun talaa tiigunu arii yak kariginiŋ tiigunu laanun tuunika, aasuŋun dabaa suŋun tulsika ruunu tiŋka, min̰ik min̰ik tirandaa tusayin ka miigu aasuŋun ndika n̰aaman taŋ garaataanu, enjii ŋalaa balaa nuŋgu dunbaa nun waanan karigu ndayan, enjii balaa sasalaa nun ndayaataanu wey tahar nondroŋtee ti, aasuŋun tahar nundroŋtee naa enjii balaa nun ndayaanu jaa, dur nenee «hesitation» enjii waanan, orbuu nenee sugoo naran waanan gambarii ŋalaa kan wasigu nduchuŋan enjii nuŋgu layinka enjii nu coy toroŋka wey karigu enjii yak balaa tahar nondroŋoo tiigunun ner ndiŋirin, aasuŋun enjii boŋoo nun waanan bus suŋun tifii nuŋgu nambaanan, tifii nuŋgu nambaanan laa tiigunu. Ndiŋirin wujaa enjii tiŋgu yak suŋun enjii n̰amaa sasalaa waanan, tifik jokolii yak n̰iliŋalak jee tek, tek baanaatiigunuŋgu kaa aasuŋun ndenin kijii nuŋgu barik tifii melegu tattamaŋan ndenin, jaan̰ii yak dam tir tiigunuŋgu kaa tattamaŋan ndenin, aasuŋun laataanu wey sasalak sun, laatiŋ enjii tiigunuŋgu yak suŋun, karigu tachit nun beetir ndayan, tutak n̰aaman tabugu tattamŋan, wey tabuutaŋ yaagunu koliinak naa tenee tiigunuŋgu, bee mun̰ik kaa kan, kun̰ik kaa kan, waagunuŋgu tattamŋan kolii ner dumnan ndigirin, mundundurik kaa kan tattamaŋan dumnan ndiŋirin enjii waakan, hor wukan sasalak sun arii tenee tiigunuŋgu ndigirin sasalak sun aasuŋun mundindirik tiigukaa tattamaŋan laataanu wasaahaa ŋalaa n̰orogin tenee tiigunuŋgu ndenin, sasalak sun. Assuŋun wasigu beetir nduchuŋan wasik wurjegin gowut gowut tuŋun laka tifik jokolii yak wukan laka nirŋaa tiigunuŋgu tamun ka njurun ndenin wey njik tee giday taanu dur nuŋgu wasigin ndogun n̰amuk waanan laka n̰amugu sahan toroŋka. Anti wujaa ŋalaa kaa, tuumayek kalak kaa, haraarayek kalak kaa erii nun waanan cuk suŋun enjii ŋalaa kan kurut kurut tugun karigu dumaagu bugu suŋun kayan bitigu tattamaŋan ndenin aasuŋun mundindirik yak dattamak tiigu takalan kayan tiigu kaa, n̰amugu sahan tir taanu kolii ndayan aasuŋun drak sugun bayin ka ŋalaa tusirka. Tuumaayek kalak ferek suŋun basalaayek kalak ferek suŋun bilagin triŋ suŋun jiŋ takalan n̰amugin layinka durnu drak suŋun laka ŋalaa tusirka wujaa karan numbulŋun laka, dil yaagunu nusandaa tiigunukaa hor tusir ka aasuŋun wey dur nun ner nduŋirin n̰amugu wasigin ner njurun aasuŋun, wey dumti.